<hesitation> Fomba fiasan'ny ouvre-boîte amin'ny famoahana rakonà raha a: <hesitation> misy raha <noise> asatoka de misy vy misy vy boribory a de misy vy ahodigna koa aminanjy de ahodinkondigna i vy igny a de mihodigna le vy boribory igny a manokatr'i <hesitation> rakon-draha ma- rakon'raha igny, de misokatra boaty igny avy akeo.